Ña ta kannri dia ta kini kuana ña ni xakina yó'o o nixa xadanrokonanru na oxakanri ta kini nixa tauininri nixakeana tá vichí ta nruvee santo chí, <hesitation> nru- nrui nrui kuavanri na kanri takao dia tu denrita casi nrida ikutichí ngua kanga ta kao dia tu koninri na kuxi kutuachi ña nruñuaxo ta nioduga vi konrua yo chí xana'a ta kini vii ni xa choña nridaikuiti nridaituna ni iin na onixakan dikastila, mini ta kao dia kanna ta ta nridadri nixa ho o on. kini viko ni xa nruinri xana ta vichí ta kó, vichí ta xanida ikuti nieta nrui vichí ni iingaxi va kan ta kao di'a, xajan ta koninri na kichí iin ni dakuañaña ho o on. kuxi a kutia ta kuali kuali nruiyo, kanxhi ta kao di'a ta na ho koa, ta ni xaa yoana xanata kini vii, naoko ñoo yo ongata kini contento kini viko na ngonruinidanri ongañadikuan chí tatón ña nrukunoinio ho o on. tiempo ni kixao nidaño tadikuan ta viga ko tada vichí chí vichí ta koiinga kan ta kao'dia miniga tigastila, tana ko iin chian tá via ni ninru ta kangadri tikastila tu nrui nixakoaga ña ni ochinina ni ho o on. nrungu si nrungu no ta ho o on. koiin nratón xhinna chí, koinga kan ta kao dia vini ta kebueno na ña kichí iin nidakuañayo tá okan nridaikuti ta kuali kualiyo ta kaodia ta kini vi ko shí tradiciónyo ta kinivia ña kao ta kao dia iin la verdad kini afortunado nguin ña kain ta kao dia.